Ma ei tiiäq tõisi kultuurõ küdsämisest väega midägiq. Aga samah, ega ma uma riigi küdsämisest ka nii pall'o ei tiiäq. Ma tiiä sääntsit kõgõ tavalidsõmbit asjo, midä kõik inemiseq tiidväq.